أحب الموسيقى يعني العصرية أكثر، لإنها تعكس الحياة والمشاعر الحالية <hesitation> الكلاسيكية لها جمالها بس العصرية تحسها كذا تنبض بالحيوية والحياة، وتناسب يعني مزاجي بشكل أكبر <hesitation> جبل تحس بنشاط وإنتعاش كل ما سمعتها يعني، بس الكلاسيكية كذا أحس بهدوء وركيزة مو مثل شخصيتي.